Sili a tun nɛɛ ri mii amriki tun wa, ho kontina wa.donke woro we guebin, pinpinza we uwe bin. Donk ovɛ yi ami mi yurɛni ma yurɛni, mɛ ovɛ yi a yurɛni tuan mibin ni, a woro we guebini a poo yuɛni tuan, yurɛ ni tuan mibin a wusu min yurɛni tuan a wusu mana.